रिस्पुर म पन्गिको सिबिउ। रिस्पुर्कु बनि बिदुन्गब् जग्र अअर् अरो लुग्र मोवफुर्कु दुन्ग् तुन्लो हबु मबु। भेक्त्रिक् जनि, जनि जिन्गैन् कोल् लसि कलम अरो तजिम् को रेक्क कलम बेस्रु गज्रि जनै को होप्थनेइ <hesitation> जोप्स्रोन्नो हयु। भेसत् पुर्नि स्पेसु लैपुर्कु <hesitation> बर जनै अरो अदर्नि रेक्कति को लकिन लकिन जो मदत् कलम।